Nau no nem buk ani pusi. Pusi ko mang sikei a manmanik voiang nau no buk ia. Ko manmanik ang voiang nau no buk ia using kotaua ni visuk, au nia akorong ko nas ani aising ani pukun ina, au man kapa ka buk ausai mung ko kep na kapo asuai mung. Au kapa ko nem matung kuli ring an voiang ko tanginang parik ka nas ni buk ani ring ang ko visuk, asukang a nau no nem buk ani pusi.